अपरा पूरा महीना भरा खर्चा, अगर आपते तूं पर नजर रौखण, त आप सबसे पलि फू मूं यौ डयरी रौख द्यवा। तेमा आप पूरा महीनो हिसाब किताब ल्येख द्यवा कि भई राशन पाणि इथ्या मां औलु और चीज यमण्ये मां औलि, यात्रा पर इथ्या खर्च व्होलु। यि सब चीज एक कागज मां ल्येख द्योंण, एक डायरी मां ल्येख द्योंण। तेसे अर आप ज्वो ज्वो चीज खर्च छिन कना, आपन कखि मूं कुछ खर्च कल्लि, स्वो घौर मूं ए ते शामौ ते जरूर तीं डायरी पर ल्येख द्यवा। तेसे आपे नजर बण्यीं रौलि आपा महीना का खर्चों पर।